ଜାପାନ ରର ଏକ ରୁମାଣଚକ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଇତିଯାସ ଅଚ୍ଛୀ, ଜନ୍ଟୋ କି ଜାପାନ ରେ ଇଦୋ କାଲ ଚଲୀ ଥିଲା ସୁଲନସ୍ଯୋ ତୀନ ରୁ ଅଠାରସୋ ଅଡ୍ସଡ ତକ। ଇଥର ବୀଚ ରେ ଇଥର ନିଯମ ଇତା ଥିଲା କି ଜାପାନ ରର କୋଈ ଵ୍ଯକ୍ତି ବାହର ରୁ ସମାନ, ଵିଦେଶୀ ସମାନ କୋ ବୈସକାର କରୂଁ ଥୁଲା, କିସେ ବାହର ସମାନ ଇସ୍ତମାନ ନହୀଂ କରୂଁ ଥୁଲା, ଇଥର ଉସେ ସ୍ଵଧେଶୀ ବନ ଲା, ଔର ପସ୍ଚୀ ମେଂ ଦେଶରୋ ଭୀ ତର ବଚାଓ ଆଈ ଗେଲା, ଔର ଜାପାନ ଏକ ମଜବୂତ ସ୍ଵଧେଶୀ ବନୀ ଗେଲା, ଇଥର ଉସେ ଜାପାନ କୋ ବହୁତ ବଡା ଲାବ ହୈ ଥିଲା।